E miyandi ite nofambe ripawawan dol landi amuula dende na yimbe houti nira E komadi miyandi dobo wakatiman konieba miyonaftira Sa egoko jol betal miyauti nunun lohubin ame ite ame houti nira nami hidi